Punna hewan nu lassiri ia lohe, <hesitation> bangsa anua <hesitation> jarang a <hesitation> injo kancang injo larinna biasa ripaklombanng, <hesitation> jarang a do biasa todo ripake tekek, ka injo jarang a nu kancang larinna, riek todo, <hesitation> anu, bahi, injo bahia ia <hesitation> nu anu nu kancang todo larinna aplagi punna riondang i toh tala ngissek ri uppa, <hesitation> inji rek-riek todo rikuaa <hesitation> anu bangsa anua <hesitation> asua kancang todo injo larinna, ka biasa todo ripake lampa anu <hesitation> lampa <hesitation> abboja bahi, <hesitation> ka bahia intu asu pa angondang i na ngissek ri jakkala, jari riek todo anu apasse arenna <hesitation> padalle. injo padalle a kancang todo larinna, injo punna <hesitation> anjakkalai anu <hesitation> jangang, anak jangngang, punna nauppami pasti langsung i allari, <hesitation> jari punna anua ia, nu tala kancang larinna, bangsa anua, kora-korayya ia nu ukkodong nu lamba kalia tala kancang allari, nu tala ngissek mintodo allarai ia <hesitation> nu ukkodong nu kunjo todo ji a lolok lolok attarusu, <hesitation> riek todo ri anu kalomang, kalomang a nu tala kancang todo larinna nu, ukkodong tala ganna simetere na sikurang jang a'lolok, ka anuntua ia, nuu <hesitation> apa anrek bangkenna, jari nu lolok lolok ji tarrusu, jari punna nu kancang larinna ia apalagi punna nu rate ri langi a bangsa <hesitation> jangang jangang, <hesitation> injo jangang-jangang a iya hatang a dangke todo pi ri pokok a nampa ngissek ri anu ri jakkala, eh talang ngissek todo ri jakkala ri tembak pa <hesitation> jari lohe iya.